í dag ætlum við að fara yfir fréttir vikunnar á sunnudaginn var ekki bara páskadagur haldinn hátíðlegur víða um heim heldur líka fyrsti apríl fyrsti

þar sem fólk keppist við að plata hvert annað líklega á dagurinn rætur í

í Vestur Evrópu og víðar á miðöldum þá var fyrsti apríl áttundi og síðasti dagur

það er ekki alveg vitað af hverju þessi dagur var valinn til að gabba en ýmsar kenningar eru um það til dæmis að veðrið á þessum árstíma er ófyrirsjáanlegt og oft að stríða manni ekki er vitað til þess að fólk hafi verið að gabba hér á landi þennan dag fyrr en seint á nítjándu öld Íslendingar sem höfðu farið til útlanda í nám þekktu samt fyrirbærið að hlaupa apríl á sautjándu og átjándu öld en það kallast það þegar maður nær að leika á einhvern fyrsta þekkta gabb í íslenskum fjölmiðli var frétt frá fréttastofu útvarpsins árið nítján hundruð fimmtíu og sjö þá var sagt að

væri á Ölfusá en það er ekki venjan að skip sigli upp ána síðan þá hafa fréttastofur og fjölmiðlar oft reynt að gabba Íslendinga og fá þá til að hlaupa apríl háskólinn í Tókýó í Japan og tæknifyrirtækið Fujitsu hafa sett af stað verkefni sem snýst um að gera kennslustofur stafrænar nemendur þurfa þá líklega ekki að nota krítar eða

og ekki að glósa í stílabók í staðinn verður notast við og tölvur og nemendurnir nota sérstaka penna til að glósa allur bekkurinn getur svo deilt

upplýsingum mjög hratt og örugglega í lofti kennslustofunnar er myndavél sem tekur upp verkefni nemendanna og varpar þeim upp á vegg einn nemandi sem prófaði þessa tækni sagði að það væri auðveldara að útskýra hvað hann væri að hugsa þegar hægt er að sýna öllum bekknum kerfið safnar upplýsingunum og kennarinn getur notað þær til þess að gera yfirferð á prófum og verkefnum mun auðveldari vatnsskortur gæti hrjáð allt að fimm milljarða jarðarbúa árið tvö þúsund og fimmtíu ef svo fer fram sem horfir samkvæmt nýlegri skýrslu Sameinuðu þjóðanna verða loftslagsbreytingar mengun og aukin eftirspurn

þess að vatnsskortur blasi við um fimm milljörðum manna eftir rétt rúmlega þrjá áratugi afleiðingarnar geta verið alvarlegar því auk hættunnar sem fylgir því að hafa ekki aðgang að hreinu

vatni getur vatnsskortur kynt undir deilum jarðarbúar eru nú um sjö komma sjö milljarðar en verða líklega í kringum tíu milljarðar árið tvö þúsund og fimmtíu samkvæmt skýrslunni hefur þá um helmingur jarðarbúa ekki aðgang að hreinu vatni annað hvort hluta ársins eða alltaf jarðarbúar nota um fjögur þúsund sex hundruð

af vatni á hverju ári það er næstum því tvöfalt meira vatn en er í öllu Þingvallavatni stærsti hluti þess

þess er notaður í landbúnað annað er notað í iðnað og aðeins smáhluti þess í heimilishald eftirspurn eftir vatni á heimsvísu hefur aukist mikið undanfarin hundrað ár

hægt er að snúa þessarri þróun til betri vegar með því meðal annars að minnka álag á vatnsveitur umfangsmiklar björgunaraðgerðir

stóðu yfir á dögunum í borginni í Bandaríkjunum þegar ketti var bjargað úr sjálfheldu kötturinn hafði verið fastur uppi á háum í þrjá daga kötturinn vakti mikla athygli í enda sýndi sjónvarpsstöð í borginni beint frá ævintýrum hans eigandinn hafði ekki hugmynd um hvert þessi forvitni kisi hafði farið en hans hafði verið saknað lengi

margvíslegar aðferðir til að ná

en henni leist illa á hugmyndir lögreglu og

og náði í langan stiga hann bjargaði kisu sem hafði verið matarlaus uppi á tólf metra háum staurnum í þrjá daga í síðustu viku sögðum við frá einkaleyfi sem svokallaða okkur var bent á að nokkur atriði sem komu fram í fréttinni við ætlum að leiðrétta þau og biðjumst um leið velvirðingar á mistökunum við fengum hjálp frá Einkaleyfastofunni til þess að útskýra nánar það er semsagt ekki hægt að fá einkaleyfi á orðinu frekar en öðrum orðum sá sem sótti um þetta leyfi fékk eru til dæmis orð eða mynd sem sýnir frá hvaða aðila vara eða þjónusta kemur hvert er til dæmis uppáhalds morgunkornið þitt eða

hvernig myndir þú geta fundið uppáhalds vörurnar þínar úti í búð ef þau væru ekki merkt með vörumerki tilgangur vörumerkja er nefnilega að koma í veg fyrir rugling hjá fólki þegar það er að versla þannig að það getur greint á milli einkaleyfi er ekki sérstök réttindi til að selja eða framleiða ákveðna vöru heldur einkaréttur til að hagnýta sér tæknilega uppfinningu einkaleyfi á við um tæknilegar uppfinningar og getur aldrei átt við um vörumerki rétturinn á húh nær ekki endilega yfir öll húh sem eru prentuð á klæðnað og ýmsan varning heldur veitir eiganda vörumerkisins rétt til að hindra aðra frá

því að nýta sér orðið sem vörumerki það er ekki víst að það sé þannig í þessu tilfelli Einkaleyfastofan hefur ekki sagt að orðin tvö með h i og án h séu of lík og hún ákveður ekki að svo sé Einkaleyfastofan mun aðeins ákveða hvort

og

séu of lík ef annar aðili ákveður að sækja um vörumerkið þá þarf Einkaleyfastofan að ákveða hvort það sé hætta á því

að fólk ruglist á vörumerkjunum tveimur þegar það er að versla sér vöru eða þjónustu alþjóðlegur dagur var á mánudaginn annan apríl og honum hefur verið fagnað víða um heim annar apríl var valinn því hann er fæðingardagur hins þekkta danska barnabókahöfundar h c Andersen börn og unglingar í borginni Kabúl í Afganistan litu við í

sem nú ekur um borgina í Kabúl eru aðeins tólf bókasöfn en þar búa rúmar fimm milljónir markmið er að tryggja sem flestum aðgang að bókum hér á landi verður haldið upp á dag barnabókarinnar með smásögu eftir Ævar Þór Benediktsson hún verður frumflutt í öllum grunnskólum landsins klukkan tíu mínútur yfir níu á morgun þrátt fyrir smá kulda um páskana er ekkert lát á komu farfuglanna sem streyma til landsins á Höfn í Hornafirði eru til dæmis komnir nokkrir tugir stelka og í kringum Höfn sáust tjaldar og nokkrar

eru komnir í Kjósina

sést á sunnanverðu landinu samkvæmt fuglaathugunarstöð Suðausturlands er búist við stórum hópum af lóum í næstu viku er um aðra vikuna í apríl en fyrstu

sáust í lok mars rétt innan við Höfn og einnig á Suður og Suðausturlandi flöskuskeyti sem innihélt með lögum Ásgeirs Trausta er nú fundið eftir að hafa verið um fimm mánuði í sjónum það var Sigrún Sigrún Sigurpálsdóttir sem fann skeytið rétt utan við Breiðdalsvík en hún og bróðir hennar Hilmar eru miklir aðdáendur Ásgeirs Trausta er staðsetningartæki og það var hægt að fylgjast með ferðum þess á vefnum bróðir minn hringdi í mig var búinn að vera að fylgjast með þessu skeyti alveg frá upphafi og var búinn að sjá þarna fyrir nokkrum dögum að þetta var komið í fjöruna

rétt fyrir utan Breiðdalsvík þannig að við ákváðum að renna þarna í gær og sjá hvort að við fyndum þetta þessar upptökur af þessum tveimur lögum sem eru á plötunni eru hvergi annarstaðar til þannig að bróðir minn er mjög spenntur að fá plötuna ég ætla að koma henni til hans tónlistarmaðurinn Ásgeir Trausti tók upp tónlist í heilan sólarhring síðasta sumar í Hægvarpi RÚV og lögin voru tekin beint upp á

og í byrjun nóvember var því varpað í sjóinn á fimm mánuðum fór það langleiðina til Færeyja norður fyrir heimskautsbaug og rak svo á land við Breiðdalsvík mér finnst þetta algjör snilld vegna þess að hann gerir þetta Ásgeir Trausti til þess að sýna okkur það að allt plast sem fer í sjóinn það hverfur ekki

mikilvægt að minnka eins og við getum notkun plastsins og platan hljómar vel þrátt fyrir að hafa

í sjónum í allan þennan tíma þriggja ára strákur var mjög hætt kominn í síðustu viku þegar

flæktist um hálsinn á honum Hjörvar Kári sem er þriggja ára var heima hjá sér á föstudaginn langa með pabba sínum Baldri Guðmundssyni þegar óhappið átti sér stað Hjörvar Kári var að horfa á Hvolpasveit í sjónvarpinu og pabbi hans var annars staðar í íbúðinni þar sem hann sá ekki son sinn pabbi hans heyrði í Hjörvari Kára þegar hann flæktist í snúrunni og tókst að bjarga honum á síðustu stundu og kem þá að honum þar sem hann er bara og stendur hérna í dyragættinni á þessari svalahurð og

það mátti ekki miklu muna og þú grípur hann og hvað gerist næst ég bara ég bara lyfti undir hann og

hérna niður í gluggakistuna og hann er þögull í smá stund en ég sé alveg að það er í lagi með hann og liturinn fjarar svo út á andlitinu og ég sé að hann er rauður hérna alveg allan hringinn

jafnar hann sig á hálfri mínútu og heldur áfram að leika sér forstöðumaður Miðstöðvar slysavarna barna segir að stundum verði svona slys hér á landi en það sé auðvelt að koma í veg fyrir þau það er mjög mikilvægt að festa allar snúrur við vegg og þetta er svona lítið dæmi um það sem hægt er að kaupa bara í byggingavöruverslun og þetta er ákaflega einfalt

er smeygt í þetta og síðan er þetta fest innan á

þannig að það er engin hætta á því að barnið geti sett höfuðið þarna á milli eða sett þetta utan um hálsinn á sér blár apríl er nú hafinn í fimmta sinn en það er

sem miðar að því að auka skilning og þekkingu á einhverfu barna á mánudaginn var alþjóðadagur einhverfu og á morgun sjötta apríl er blái dagurinn þá er fólk hvatt til þess að klæðast bláum fötum styrktarfélag barna með einhverfu stendur fyrir bláum apríl en markmið félagsins er að vekja athygli á einhverfu og safna fé til styrktar málefnum sem hafa áhrif á börn með einhverfu og fjölskyldur þeirra í fyrra var gerð stutt teiknimynd um einhverfu barna með hjálp Ævars vísindamanns og nú er búið að gera nýja mynd hún fjallar um Maríu sem fræðir okkur um einhverfu blái dagurinn endar svo með tónleikum um kvöldið í Gamla bíó allar tekjur af miðasölunni renna óskiptar til málefnisins máttfarin fékk athvarf og umönnun hjá dýraspítalanum í Garðabæ fyrir páska fannst í Leirársveit

sem sveimuðu yfir henni og gerðu sig líklega til að ráðast á hana hún fékk að éta og drekka og vonast er til að hún verði nógu hraust á næstunni

snúa aftur út í náttúruna við þökkum fyrir okkur í dag og sjáumst síðar